وللله أنه يعجبني الأثنين مافيني أكل طعام حلو بكثرة ولا أكل طعام مالح بكثرة لكن الأثنين تمام ما عندي مشكلة لا مع الطعام الحلو ولا مع الطعام المالح الصراحة أنه أحيانا بعد ما أكل الحلو أروح أكل المالح والعكس صحيح لكن ما بفظل شي حدا عن الثاني.